Ni ñoo'i ta xatan inina konrena na kadadiki ta kuachí balón na tuchí xachí, aña dakanrita xhiti ta chikachiti canastá a dadikixhi xhin nraxhi voleibol hon. xhin ña jan ni ngu ni nguña dadikina ñói yu ta ni xadadiki ta ni xaxain ta ni xa dakuaí ni xa dadiki balón chín xai ni xa daviki ni xa dadakanrita tain balón basquet ni xa dadiki voleibol nri onia jan ni xa dadiki.